E jmíí’ re lɇ e re üú’ ra ‘myy kiä’ guoora jö, e la re lí fó’ re üú’ra ‘myy’ kiä’ guoora ‘nⱥ’ dxó guoora xé’n ro’ ki xiro k+úú’ guoora xiro e náá’ re lɇ kä jó guoora, kä tó jó guoora jai’ re lí fó’ re nöra köö ‘myy’, ‘nⱥ’ uⱥⱥ’ guoora e re nóra ‘myy’, tóó’ dsa xinǿǿ xé’n, ‘nⱥ’ re tⱥⱥ’ra jmý xinǿǿ ‘nⱥ’ re tⱥⱥ’ra jmý’ fáa xé’n kö’ jöba re nǿra re nǿra la gáá’ je ‘lóó’, kä tóo kuäära kä, re lxinǿǿ jö luura ne, la’ fa’ eejná jyn xää ñö’ra kää jmý pÍ’náá’, e fa’ la ne ba re le e üúra ‘myy’ fá’ sÿ jnáá’ jö ka la týnaá´’ ere üú’ ‘myy’ re le la’.